سعودی عرب وچ پکوان چاول، ماس، کھجور تے مصالحیاں تے <hesitation> مرکزیت پکواناں لئی جانے جانا ہے۔ جس دیاں پرسِدھ ادھارن قومی پکوان کبسا تے فلافل ورگا سٹریٹ فوڈ ہن۔ بیڈوئن پرمپراواں وچ جڑا تے اسلامی اصول قانون توں متاثر ایہ پکوان میزبانی تے سانجھا کرن دا عکاس ہے۔ جو اکثر سانجھے طور تے پروسے جانے ہے۔ مکھ پیندے مادہ عربی کافی تے چائے نیں۔ جدوں کہ پکوان دے علاقائی وکھریتاں دا مطلب اے کہ پکوان وکھ وکھ ہو سکدے نیں۔ نےڑے دے پکواناں دے سانجھے اثر دے نال۔